جدوں میں لفظ انٹیگریٹی بارے سوچدا ہاں تاں پہلی گل جو میرے من وِچ آندی اے۔ اوہ ہے اک ایمانداری، سنگتا تے ادھارک سچائی۔ جو اے اس بارے اے کہ جدوں کوئی نہیں ویکھ رہا ہُندا تاں وی اسی صحیح کم کرنا ہُندا ہے۔ جو کہ اسی انسانیت لے کے انصاف دے نال اپنے جیون لئی پرکاشت کر کے کر سکدے آں۔ اتے انٹیگریٹی سچائی تے پرمانِکتا نال وی جوڑی ہوئی ہن۔ اتے اے مضبوط <hesitation> چریتر بنان لئی بہت ہی ضروری اتے ادَرشیل ہُندی ہن۔ ایہ نیتکیتا ادھیک وشواس بناؤن لئی سب توں اہمیت پُرن گُن کہے جا سکدے ہن۔